Da malaza i Bresily io indraindrindra gna aminin'ny resaky amozika ao ny <noise> samaba, bossa nova, ao ny foro ao ny frevo. Ireo zany karana lamozika amindreo agny.